La jy sún e ‘nⱥ’ re jmⱥⱥra lajy sún de ‘nⱥ’ je re tyna e ‘nⱥ’ e re lína e ‘nⱥ’ ‘nⱥⱥna e ‘nⱥ’ fee´ dsira Kiä’na la jy sún ta xi <noise> ‘nⱥⱥna e <hesitation> e e re dxára köö e era juó’ re fáá’ra, lajyn xii’ i é juó’ ‘nⱥ’ e fee’ dsi, ‘nⱥ’ fee’ dsi ki e ñóo ba jy e dsa a dse ngýna e la jóó’ e re týn a ‘nⱥⱥna ro’, köö e re lóra re áá’ra jö, la ku jyn dsa i ka gín kää ngö’ jmyy, ‘nⱥ’ féé’ dsi <noise> ro’ e jmí’ lɇ fí e jmí’ lɇ re á re ngýn, e jmí’ lɇ e ga dxii e jmí’ lɇ ka la re týn lɇ ngöö’ jmyy ki je jö ‘nⱥⱥ re týn, la kú jan xii’ i é’ fó’ ro’ e ñóo e ga dxii e dse ngyna e re éra juó’ u, dse ngýna e <noise> a exa kuu kieera, dse ngýna e a exa re kiera dse ngýna e ñóo e dse á dse ngyna e la ku re lyna tⱥⱥ na <noise> e xa kieera kö, e jöba ‘nⱥ’ féé’ dsira ki xen dsa i a jia’ fee’ dsi, áá jiama ‘nⱥⱥ e lⱥ jiama ‘nⱥⱥ bii ga dxó re tún jö my lii, kiela ba jn xáádsa kiä’ jan jöödsa, ‘nⱥ’ fee’ dsi kiä’ jmí’ lyn jöö jmí’ lyn ki xen jööra i bii uⱥ’ dxí a jia’ ta jmóó <hesitation> i jia’ jmⱥⱥ kïï júu kié’ ra, bii kuɇ ïï kieera jö ‘nⱥ’ fee’ dsira kiä’na jöiöra ‘nⱥ’ re xíí’ra, ‘nⱥ’ re lóra kiä’na, e fee’ dsi ‘nⱥ’ bii kí xiro a jia’ fee’ dsira, a exa re lí fó’ re jmⱥⱥ.